والله اذا كنت مرشد سياحي أول شي بعرفهم بتاريخ المدينة، نبذة عن التاريخ وبعدها على طول السوق مافي لف ودوران! كل اللي بيجي يبغى يشتري ويبغى أرخص أماكن التسوق... على طول بعرفهم على الاماكن الرخيصة واللي تبيع بضاعة بجودة زينة وغيرها من الأمور والأماكن اللي ترفع الراس والمشرفة في المدينة.